أ <hesitation> بالطبع <hesitation> برويكي طريقة كي التيشيرت، طبعًا تجيبين كاوية، وتجيبين التيشيرت تجهزينه ،نكوي التيشيرت على طاولة الكي، من ثم نبدأ -بال- بالمناطق الصعبة اللي هي من عند الأكتاف ،بعدين من الأمام ،ومن الخلف، وإذا انتهينا نتأكد من عدم وجود تجاعيد، وبكذا يمديكي تلبسينها.